Mullõ miildüs siski harilikku, ilma mullilda vett rohkõmb juvvaq ja nimelt säänest kraanivett vai lättevett vai kaovett. Tuu mullivesi um kõik aig pudõlih ja pudõlivesi mullõ nii väega ei miildüq.